No Tsiilist ei tiiäq ma nüüd kah'os midägi. Ma eriti ei mäletäq parhilla esiki, koh ta asus, nii et ma ei julguq esiki üteldäq tuud, aga ma arva, et tuu om torrõ riik.